Nna la me’ famigghia si parra sulu lu ‘talianu. I me’ figghi parranu n’anticchia di ‘nglisi pirchì lu studìaru a la scola, ma nun lu parranu bonu. Pi chistu l’unica lingua chi parramu è lu ‘talianu. Iu parru puru lu sicilianu, chi pi mia è na lingua, chidda chi parravanu me’ patri, me’ matri e li me’ nanni, e lu parru cu me’ mugghieri e ogni tantu puru cu li me’ figghi, puru si iddi lu capiscinu ma nun lu parranu.